Më yë dun minëyën yë dun a'ax dun nyanëmbë met'spä pues wa'atap yë dun takat'spë a'ax, në ko'o a'ax dun nyaka manany takat'sambëch jadun yë dun në ko'o naj dun muka'ambë nëkë takat'sëp, jadun nebya dun dios mëdun'nyën pues jue yë dun, takat'sëp në ko'o mich dun mënanëp kap nuka'anë, kapch dun najkëwanë, juech banëkxänëp dios mëdyakyë, jue yë dun oy, wa'atap jedun, myajnëkxëp jedun takat'sëp, mich je dun mëk nëbyadakanëp manyt du takat'säny nëkë takat'sëp yë në ko'o mich dun nëka yajnëdyjëp amum duj jo'ot du nëkë t'sajkowëp mko'op je mëk jedun nëkë nëpyadakëp takat'sëp në ko'o najty nëkë t'so'ok je oybë we'en.